Raha izaho alohany hoe manana trano fisakafoanana ahy manokana, de hoe sakafo avy amin'ny fireneko zany no hamidy ao, de tsy maintsy hoe asiako vary alohany 'zany, vary aloha no tsy maintsy hoe andrahoina ao, de ny laoka no ovaovaina, ohatra hoe trondro, henakisoa sy ravitoto, zany manko zao no tena hoe mampalaza aminay aty.